K'olik xib'al este, este wu qe julom wu chemo ki'b'an preparar wu alimentación che rb'i'jun sartén de metal qa utz na'l porque, porque xib'al wu kmeq'iik xib'al kin ya'qaaj un pokito de grasa ya komo este kirb'an este sonido rech entonces k'olik también e chemo xtkb'an wu alimentación ruk't'u'y de barro.